बरतनरो चेहसी रोगी एक कड़ाई एलिमूनियम नो रोहे। और नॉन्स्ट्रिक नो रोहे लूडान ने सुबन ने रोहे ने तवो भी रोहेचो। काई डांडियालो ने ही ये सब रोहे ने। जब एलिमूनियम नो कड़ाई चाहे। ती आपनों सबजी ने तीरेम ने बना सके। हमरें जब लूडान ने कड़ाई वाल ने सुब उलोन ने रोहे। ने तीरेम भी सबजी ने सुब रोहे ने पुछा तरह चाहे। कि एलिमूनियम ने नॉन्स्ट्रिक नो ने ये सब कड़ाई इस्तेमाल करे। ने हमरें जब लूडान कड़ाई इस्तेमाल करे। ने हमरें जब ये वड़ा ने ताया ने राननों होई। ते हमों काई जे धूलान तामी ने रोहे। ते हमों काई इस्तेमाल कर जाएं। तेर पर हमों काई बस तेल सुपड़ी दे जाएं। ते काई तेर पर हमों काई जुबी काचली तीछरों चे आप हमों। जुबी राननों होई तेर पर नाल दे जाएं। ते तीनों पर भी उपर से हमों तेल रगुड़ी दे जाएं। जिस्से कीछी होते आरामसी बन जाएं। उसला कोड़ा आईने कामीने इन सब रुहे।